देखो भैया हारो हम तो नाश्ता में नमकीन खाबो पसंद करे है। कहे से कि नमकीन और मीठा दुई अच्छे होत हैंगे। लेकिन नमकीन खावे से कम नुकसान होत हैंगे। जबकि मीठो खावे से बिलात बिमारी घेर लेती हैंगी। जैसे जैसे उमर बढ़त हैंगी। वैसे वैसे सब चीजे काम करवो बंद करन लगाती हैंगी। और पूरे सरीर में जे चीज की ज्यादा मात्रा हो जाये सो वा उभार के बाहर बा जात हैंगी। ऐसे हम नमकीन खावो ज्यादा पसंद करे और कछु तो ऐसे भी पसंद करे। कहे से कि हमने शुरू से ही नमकीन खाओ हैऔर हमर घर में भी सबका नमकीन पसंद है। और सबसे ज्यादा खाई जात हैंगी।